bar yéex na kakataar yéex na, yooyu gaawuñ. Waaye bëtt moom gaaw na, sindax gaaw na waa. Gën a gaawante rek, comme ni nit ñi rek, xam nga nit ñi am na ñu gaaw, am na ñu yéex loolu la. Kakataar tey diggante fii ak fii mën na koo dox lu ko mat waxtu, mën naa jël sa couleur(i) mbub mi, bu gisee keneen mu jël couleur(i) mbub beneen loolu moom kakataar na koy.